Cha'a ya'a kuii ya'a kui ian, en tinana ndo'ó chiondu ajo nduu komen ngueñun nguen tuña kadee ko'o, innguia nani ña'a cha'a, cha'a kuii cha'a yuchi tukuu en nan tuku ihá tuu, ya'á yuchi ndanduu dnunana ndo'ó nguetu kutu chinana hí yo'o konkengue ajo tu enman ketadii teko'o koo jun yuuakachengue ña'an, nani cha'a ya'á yuchu.